Nah untuk fali leo masa yang teuk lima hulu au harus afandele falik teuk ndia au tao malole do ta.